Pos ave, quandu l'apretas ala llavi, qu'es comu nusotrus l'izimus en estremeñu, pos hazin contatu los cordonis, passa la corrienti i se prendi la lus ena bombilla qu'amus dichu enantis. Enantis avían unas llavis que les iziamus perillas peru ogañu quasi que no se vein; quiciás qu'aiga anguna en anguna casa d'estás aburrías que ai paquí palas alreorás. I assina es comu enhuncionan las llavis de lus pala Estremaúra!